اب وہ جو جینز میں چھوٹا پاکٹ رہتا، اس کے الگ الگ اپنے اپنے فائدے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں اس کو واچ پاکٹ بولتے، بلکہ اس میں واچ رکھتے تھے۔ جو <hesitation> کاؤ بوائز رہتے تھے، ریلوے ورکر پہلے کام کرتے تھے، وہ ٹائم پہ واچ اپنی چھوٹی پاکٹ میں رکھتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کیا کر رہے بولتے، وہ چھوٹے پاکٹ میں کوئنز رکھ رہے، یعنی تو یو ایس بی رکھ رہے یا کیز رکھ رہے، کچھ بھی رکھ رہے۔ سب کا الگ الگ اسٹائل ہے۔ وقت کے حساب سے اسٹائل بھی بدلتے رہتا، اس کے حساب سے اپن کو چلنا پڑتا۔ کبھی کبھار وہ چھوٹی پاکٹ ایسا مینڈیٹری نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اس میں واچ رکھنا پڑتا بلکہ ایسا کچھ مینڈیٹری تو ہے نہیں۔ اپن ایسا سب کر سکتے، اپن واچ رکھنا ہے تو واچ رکھ سکتے، کوئنز رکھنا ہے تو کوئنز رکھ سکتے۔ جو اپن دل میں آیا، اپن وہ رکھ سکتے۔ بس چھوٹی چیز رکھنے میں آسانی ہوتی، رکھنے میں آسانی ہوتی بولکے بولتے۔